Jue yë jue yë myëdë motor mëdë yë jue ji'im këxë du adyunyë kax amukyë y ji'im jedun jue myëdë yë kyëk y ko'o dun myaj toyëkëp manytë dun tyëkëy dun jayëbyë.